احسن امشي السنما <hesitation> بدل امشي اتعشى في ال <noise> براي برا، براك لما تمشي برا نفسك ما بكون فاتح، لكن انت لما تمشي الشنما بتلاقي الناس و نفسو يعني بتكون كويس، يعني أحسن من تاكل و تقعد براكي في <hesitation> المطعم.